في ليلة غامضة وعاصفة جرفت سفينة غامضة إلى شاطئ الجرية بداخلها وجد شاب خريطة ورسالة تحذير من لعنة غامضة من ذلك الحين بدأت أمور غريبة تحدث في الجرية أضطر الشاب لمواجهة اللغز لأنقاذ الجميع